Mintiji jewi hetcciyam mi defa Indomie e wuro am haa mi nyama, mi defaay Indomie e kaytaari ngam ɓuri yawuki. Musamman to e mi nana welo.